في العاده نحب نوصل في الوقت، منحبش نتأخر على مواعيدي مع لصحاب، كيما نقول الوقت غالي و ديما نحب يكون عندي وقت لإستعداد و نحترم مواعيدهم، أما أحيانا تصير ظروف خارجه عن إرادتي لكن في العموم نكون دايما في الوقت المحدد، نحب نقضي الوقت مع الناس بشكل مريح و بدون تأخير على هاذيك نحب نحفظ وقتي و ديما في الوقت.